Naweza kwasabo kwasabu ngamba weshilimale yani utem nguya mayeso kute mndo chisemeka dunia fo weishi kwa amani ukunde valiamba ufu vangama wefo wefa kwaya kwa ajili ya mungu wa ala ndeeka maandiko shi wefate mndwa kutuma fu wemanye handu kamba ndilundilu bazima, kumbe mndu lanya ngashisu muumlinga yande unifoli kabana na upepo sha dunda mungu nyeso pepo pembeni kauta shandu lale lemi. Maisha yakundi <hesitation> yani utatekere ohh awinde kwa mwanga utame mndocho kitila na vafe uzae nikiwa ni tenga kili fakushukushuku nafu kamba yeu hateseta mama fale kuloa ehh <noise> kutwa mndwa fumorasi enye mvesha kila mfiri omba kwa vove rungulia ye kabana mbavo na matolo kwete vo mfumbwe ni vola kiniu nganya mboni kwa chocho ndosha chocho kwete chau ningama kindovo, ukamba ye yashia kunu duniali maishwa yosepio lazima akukolie lazima wakulole ehhe tenga wamba yefo ni lazima tushi tushiavo <noise> monkwa vo tujaribishe lakini kola talamba ye hute ngu vaye ndovyo ningde movoliova nangite maana ngiri na mungu kwete ndochoose cho kishavo na lazima uishi na mbishwa na msha kwasabu <noise> lazima kuhove msenye kuloweva baso sunemse ngwezambo ta. itanganisa li teta ngulio kumboto toiso ivo mnongo swandengoi ale ale arewa rangari na mungu soashandaliwa walale Ni lazima akusakwe mwenendo kunda wetata tamaa wasambia chamu shalua sambiya chamka ngamota mefia mafuta ukashika kwaya tenga chetoka, yani imani tachwe uka utate hata daka hentevo ulele ulole uti shai ukata tiki mcha uchapoka mafuta, mavolia hachocho yala likunywa mekufa itachwa kufa yevofo nata utatuwe na nguso ye- yeye ni shindoko itola ma yesu lile monkwava isha nevishwa hata niavo ukava ukaliosha mbassa ntekela mlamfire lazima ache kanduwa mbeniki mfela kosha mbasante bada lengia feli mkumba fusho mjia umbe sefe mkumbafo mterwa karibu ule mkilia fumo kwataka ngemorozwa atulo ure buria nani wakamla washamndoia nginukia ngewa visho mja ndawatakwa nafala ukaenda naktongia pembenu tayari ula pembeni ngasha netua ife umeenda mena ngaika ubama remfu shetani ulia ndokufa utachuvo fembia mungule ngilola mengere nandorara mnaeishi na mtatazo hata kutisha rauni kutsiha ratumnya ngamana va kasha wahefia kwame hukiva vae mfia kwadia wana ukamata wana mama mnyokia ukalu kugeta wana kwa shi mngwa hetata nngwa kabisa kwete ni kundivo imaliu, ngetunza vana vakwapaha hatisha vame ngana siu ningdeja wamam tuza mwana sua kwavo tengena ta harusi sho mnya kwanyule shakwavo bure tenga uleenda ukanengala na peta be- betiya yakwava ngaredua wata ukoni kwakwa tele kana niwe Enda kavesilia kambala mjare kuta mamaswa kuteta tero ivingi kasha mamomye ata vuuu akasha tututuo tata na asira doka ivi mfirwe mnahamua kabisa mnamola kundiasha name na mama katisha mrenga wa mota kaeka tungum kambia mungu lingao naumba nanuka nyo unuka ngomba alafu lomba tukomale duniani tukomale vaili nsoswo mpangia mfuma kuko nikwavo nyeenda kanisani ngala kiapo kiapo kiliandu mvelia nduavi ngi mkundi nafa kangusangi kundi, nyiminya kundi nngeuga mfe mungu ngaemba wewe nguzo yakwa <hesitation> niya yuate ukia koko ni kwavo weshu weta kaza kwa njia yomki kwa yali menia maishwa mungu manenda vane mlokwakwa fimona. Kera mlingola uliaka mhh kakia moni tata kateta ye hakuna wamveha kambesa mtete kishombia namlinga lutu kakauti kama tutu kushomja kafunga semono kambesa maji umekunwa ya nini kmabesa ingia mamlengao mungu vale ni uvaka tolia nge funga ndwa nave nge ngem- ngemshoo maji ya baraka mangeb bakshwe na maji ya baraka ningakia kuntum kwa mlenga wa wamotavo mungu walomba ivi ntakujibu vaishwa ngi kujibu alia mungu ale kubali tuishi vaili na ndua yamoto kwa levu kundi fanya chosokilia ruksa iru kamkaba uteshuva mefo iliu kankaba na ibangali ntabita mmnaye digirekoia fo nshai inita ngeni mhh meishwa kuto na mringa tumboni Mhh nave kimya kakabwa kimya, kaeka kuti kimya kana hamndo kambesa mfela kwaita masara umajwe wengi dilikaba tki alafu likakia mrika tumbuni likteta vo noria kamko tapembeleka mlesa ifile kifo usengeta ukalwa mjundu sha susuwo nemba lakini ukayati uwaetumbua mruwa tumbukia kwete semewele wanafo lazima wawe wambaka kambesa mmh kashamsa niita aretesa hoyakwe amia kwa akambesa nkiki shomlia akambesa nisoswa kaba mfele kamkota kambesa woni fimboi ngakuninja lomfirwe mkabase ngafanya ungongo msego kabio mtweno na longo, kambesa vamba ksayo kambesa nicho feleso kila saa nyamkoria kauji nyamkoria dandofia nemkoria wajuribitishia uju wange nwa kwanave kamnjinja mkono karera mfoyo lala ndwalidia kambesa ukaanzia limiferi mfelekwa naula wanjia ete namnateta nguvu vo vandu vakamduva vakambesa ukabure na na hatukte kartashka teyari mndu akajua nyama chi- chichieri usivungama wosiesi lekanna mserwa suwadu na mama suwamdu ulimtesa ukale amwaleke awe shinya mbishwavo nikidive wakamsha basi mmia kwe kaba mako teva kaenda kanisani kaungaba kama wakaishi namia gwe paka lima limefevo valiva me kua tamleshi she mmekwelia ata mshokunya lia tuge sakwa nate aliwevo mamra samato alinifefa undumsha kwa chocho imane ndola ninga weishi kanduwosi Lakini utatia imani hawezi kuishu hata kwa dawa ehh